Nkyɛ mɛpɛ mɛka "Is-Island" no do osiandɛ wo tamfo dze wo tamfo a osiandɛ enye nankotsee kokehyia m' a ma- ebi a ma ɔdze bɛyɛ wo no koraa eremmpɛ naaso sɛ wankotsee na akɔka beebi a ɛno no inyim dɛ wankotsee na ewɔ hɔ, ɔno owu mpo rebɛfa wo mpo a nnsuro naaso a nyimpa a ɔde nyimpa dze nnye no kɔ kɔtsenaa beebi annhwɛ a ma ɔdze bɛyɛ wo de "because" yɛrebɛba na akoma yarba eku wo. Nyimpa a inyim dɛ ɔyɛ wo tamfo de onnyi dɛ ɛnye no bɔ bra dɛm ɔwɔ dɛ etwe wo ho koraa a ntsi em- emi nka mɛpɛ dɛ manko mɔkɔka eyi a <hesitation> supruw bi do asen dɛ menye me tamfo kɛse kɛse ɛbɛtsena.